Uyámaţ purir pëëñáalan mëëntum. Uler uwí mëënde uyámaţ amba, mëënkootëráaţa usáancárá dí irumáaj uwala mëësincáríţ mëëntum iñáal ojo uñaalan mëëntum. A ŋal uwus akaka bofërël, mëënde uwus amëësincá mëëntum mëëntum karu ñáal.